Yalla fijirle fihi e resa nokkuje ɗe adiranare saka. E resayan ngan ire ɗeɗe e kulle kanjen be gollitorto be kulla kainibe latiɗe ɗe en annano.